apoisyee akoi ko tukuk cheu kimyeti, ak chego amuu chegoo ayakii teta koit sait kaskoleng'i akei achamushani aluu, ko kimyeti akole pandeki koruryo ang'aa anyakwany kimyeti komuuch akot anam pusyeki, achule musereki, kotokokomasta nepa pandek. Chego achape koek mursiki <noise> aluu. Chego kumuch aluu akoti ko keanik amuu tukuk chotok chanyoruu eng <noise> araka. <noise> Ako tukuk chemakosani chematos alii. Ako tukuk chetareti porta kokimiiti ngiam kimyeti ikimitu iluu chegoo ikimitu akotaret komasta nepoo, nepoo kimnatet ing portanguung. Ak mianwagik memwianii amuu ilue chegoo memianii amuu iame tukuk che.